تحب تعبي فليشتك بالقدا <noise> من غير مشاكل وتحبها تهزلك كل شيء النظام ثم النظام، عندك <hesitation> كل نوع متع حاجة حطهم وحدهم، مثلا الصبابط خليهم في صاك وحدهم، الدبش حطهم في صاك وحدهم، متاع سكنكير حطهم في صاك وحدهم، وهكذا ومن بعد نظمهم حط الدبش فوق دبش من لكبير للصغير بجنابهم حط الصبابط <hesitation> فالشيرة لخرى حطي الحاجات نتاعك الإكسسورات لحجات لخرى متاعك الكل المهم منظمين.